Ireto avy ny anarana bibikely fantatro. Vitsika, lolo, parasy, kongona, ala, lalitra, polisin-dalitra, ala mena vody; ny moka, mokan-tsoavaly, moka fohy, lailosy, <hesitation> famakiloha, fangaraka, tantely, angidina, valala, voan'osy, votry, kankana, ny jorery, <hesitation> angelikary, dinta, fanday, lailosy, fanenitra, olitra, sifotra.